Kaart om sääne asi, et sääl om sino pangakaardi nummõr pääl ja sis om sääl üts kiip. Ja tuuga saa massaq kas viipegaq vai panõt massinahe sisse ja panõt pin-koodi. Sääl om erinevit variantõ.